Nefatra agnatin'ny vôlan-draika zaho mandeha mividy hanina. De zaho mandany eo am'dimy alina isaka mandeha satria zaho mividy ro, mividy vary, de toerana andehanako koa a le lafolafo de mandany dimy alina isaka mandeha zaho.